Anin silaate stelen still fa sun tumied, isunio ihoodu, aminen harakum sagale daaba akchole. ka silaate ibid isan sun sii hingeen, suut choleai. iskuun maana mal ibid isan sun sigo siguba, wonsunii hatari siit hindufai. duum tuuniitu irchole ka ihoodin sun